тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз

өткен апта сәл ауырлау болды
басыма көп ойлар келіп көп мазалап кетті
ойым көп бөлінді
қысқаша айтқанда көп уайымдап кеттім
оған қоса ылғи баратын спортзалым жабылып басқа жаққа ауысуына байланысты спортпен аса қатты айналыспадым
жұмыста да түрлі қосымша жұмыстар пайда болып кештің бір жеріне дейін жүріп бітіріп жүрдім
оған қоса қосымша істеген жобам сәтсіз болды
көңіл күйім де аумалы төкпелі
құрбымды да ренжітіп алдым тіпті
сәл уақыттан кейін тәкәппарлығымды жеңіп кешірім сұрауға хабарласамын деп тағы да соңына жеткізбей екінші рет тағы ренжітіп алдым
сөйтіп екінші рет қоңырау шалуға кешірім сұрауға ұялдым
жұт жеті ағайынды деген сияқты бір бірімен түрлі оқиғалар менің аптамды әдемі етпеді
жазып қойған мақсаттарым өз бетінше өмір сүрді ал мен өзімше жүздім
бірақ бүгін мен ойландым
бәрі жан жаққа тартып хаос болып кеткен кезде қайтадан өз өмірімнің бастығы болуым керек деп шештім
егер кішкентай проблемалардың өзі басымды ауыртып жатса үлкен мәселелерді мен қалай шеше аламын
менің өлшемім қандай сонда
өміріміздің өзі біз жазып жатқан кітап сияқты ғой
әрбір өзгеріс пен оқиғалар өміріміздің жаңа бөлімін жазуға мүмкіндік
сондықтан аптам сәтсіз өтті деп мақсаттарымнан айнып кететін мен емеспін
өмірімнің авторы ол мен
ең алдымен өткен аптадағы сәтсіз болған істерімді талдадым
неліктен болған істер менің өмірімдегі тәртіпті бұзды
неге менің ойыма көңілімді бұзар мазалар ойлар келе берді
неге мен түнде мазасыз түстер көре бастадым
шыдамсыз болып кетуімнің себебі не
өткен шақта істеген қателіктерді сәтсіздіктерді өзіммен бірге жаңа аптаға апарғым оларды өзіммен бірге тасығым келмейді
олар өткеннің ісі
бүгінгі менді ол істер анықтамайды
алайда өткен аптадағы істердің сәтсіз болуының басты себепшісі ол менмін
оны мойындауым керек
меннен басқа жауапты адам жоқ
басқаларды кінәлай да алмаймыз
сондықтан өткен істерге жауапкершілікті де мен алуым керек
өткен істердің себебін талдай отырып өзімді жақсырақ етуді жалғастыра бергім келеді
өткен істерден қандай сабақ ала аламын
сабақты ала отырып ары қарай қалай қозғаламын деген сұрақтарға жауап бергім келеді
өткен шақ ол тарих
ал ертең ол әлі белгісіз
сол белгісіздікті мүмкіндікті одан ары өз қолымызбен мүсіндей аламыз
қой мен осы жерде тоқтатайын
өмірім деген кітаптағы жаңа сөйлемді жаңа абзацты құрастыруым керек
сондықтан келесі кездескенше
әдеттегідей сөздің соңында айтатыным бойынша егер де өміріңіздің жаңа парақтарына жаңа беттеріне жаңа аудиоподкаст керек деп ойласаңыз менің аудиоподкастым туралы ойлана жүріңіз
ары қарай көбірек сұрақтарыңыз болса немесе өзіңіздің кеңестеріңізбен менімен бөліскіңіз келсе фейсбук және вконтакте әлеуметтік желілерінде тамаша жыл парақшасын тауып сол жерде жазсаңыз болады
одан ары қарым қатынасымызды бекітіп дамыта түсейік